حالياً على الصعيد العملى ما بى مشاريع شغال عليها، لكن مشروع حياتى هو تنشئة أبنائى تنشئة سوية، وتوفير كل سبل الراحة وال- وإغتنامها لأجلهم، ما بعتقد إنه فى مشروع ثانى أهم من هذا، وما فى عندى أصلاً وقت لأى مشروع ثانى معهم، ال -هم خلاص هم إجوا ما عندى مشاريع بعد هكذا.